Gbarajo nye masani soe nee eta nsai ka pen bini abo. Gbarajo nye atonnara so eta. soeta ami indigen soeta eku boree soeta. Njun soeta afiera bereye kamonu kamo eku egbae aka mo cha aden kebo kpemu owa oou bere kebi kasi kpemuru. Tai berebi si kpemu ru kebe njun. Ma gbara lor ma oou, nne bere be por ko noo be nara amokor nkolowi doru nkele ra otobo or chepor nnara. Kara dala ete tima nara fey. onne rake tonsi nare abe cusa. Poumor ka dala nkpan kubo ku lo nkpan ekure kere ton seta. Kakiripi nara fe. O amu ka mor ku kai tey tere-clocki abogeta. Oka chu omo okun re yama un nton agwan. Oka den amor okun atamor tere-clocki to tita tanu-yon oka mon nye babere chu igboor bae eku nkaran dan nye ba nee ogbere okai. See er okai ajii mmu rewa. Segunke ka wari areni adenba abera cusa, eka see ara nja akai jurimu. Ke agunso en-oro, eweri nja sento babiri, don onee kai tere be seen nja kri kri kri omo anu raka danunor. nja awaru nnee kra dey ekpo fima, njo doan oo, njo nge an nja do ra deye.